सिम्पल खाने हैं जैसे रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, मट्ठा जे सब मोए पसंदेयो है| और जे जो है बहुत सिंपल हैं, चूंकि जे बहुत आसानी से जो बन्न जानते।